पोशाक या कपड़ा के कई प्रकार होला। आजकल ते अइसन हो गइल बा कि हर अलग-अलग अवसर खातिर अलग-अलग तरह के पोशाक रहेला। अगर सादी पार्टी में जाए के बा ते लहंगा, साड़ी, गाउन या चमके वाला ड्रेस पहिरल जा सकेला जौन कई तरह के होला छोट, बढ़न, बाह वाला बिना बाह वाला। साड़ी में होए वाले रस्मान में पहिरे खातिर भी अलग-अलग तरह के पोशाक होला। <noise> जइसे हल्दी में <hesitation> पियर गाउन या शॉर्ट ड्रेस या कुर्ती या पंजाबी <hesitation> सूट <noise> आदि <noise> तरह के कपड़ा होला। ओही प्रकार मेहंदी में पहिरे खातिर कई तरह के कपड़ा होला। <hesitation> पोशाक कई प्रकार के कपड़ा से बनावल जा सकेला जइसे सूती, नायलॉन, नियॉन, सिल्क और अइसन <noise> कई प्रकार के कपड़ा होला।